אנא אלבאטל ברנוס, ענדי כוואה חארקה, מלי ערפת אלעזו ג'אי, ג'מעתי אלפريق דיאלי קול ואחד ענדו מוהבה, דרסנא אלפצא'ין ערפנא נקאק אלדעף, ואחתרנא אלסלאח אלמונאסב, חדמנא בחכמה בלא פوضא וחדינה אלדעמ אלמונאסב, קנת קינסאפר בסרעה אלד'וא, קינסד אלהג'מאת וכנוקפם קבל מא יוסלו ללמדין, רבחנא אלמעארקה לאננה חדמנא מתאחדין קאנ ענדנה הדף ואחד נחדמו אלארד וناسהא בבכל כוואה ו שג'אעה.